Magnano ako e gateau zao mba tiako zakay amin'olo, <hesitation> mba andramandreo, de creme, da ne salade de fruit, da tarte ,da flan, regny zao magn- malaza manerantany mba tiako andraman'ny e namako.